أول شي راح أكون واثقة من نفسي وأجول أنا متحمسة جداً لهذه الفرصة، وأشوف إن مهاراتي تخليني الشخص المناسب لهذا الدور، وكمان أنا أطمح لتطوير نفسي في هذا المجال وأسعى أن أكون أحد أهم أعضاء فريقكم وأنا أؤمن بشدة برؤية شركتكم وأنا متأكدة من إني بكون إضافة قيمة وجميلة لفريجكم.